Esye birio bindu bimalanga bi- bisangasia ne- nomanomerakho. Shindu sha kwanza njamanga khulomalomerakho khubindu bikhusu nende nyasaye, bindu bikhusu nyasaye e- nomanomerakho sindolanga- kho nibinyala khu- dhuru khungira yosiyosi tawe. Kama sha kwanza ololanga no- lomalomera khu- nyasaye kata bulamu bubwe ewe mwene paka bubadiliche- kho, khulokhubera <hesitation> ne- urira mundu nomba ese mwene ni nomanomera khu- nyasaye malanga esangala sana <hesitation> khandi nenyola abandu bandu ibarere ribukano rio khulomalomera bindu bya nyasaye, khandi bimalanga bimalanga bimberesia obuyanzi sana mumwoyo kwanje. Esindu shindi omundu onyola yachama khulomalomera bindu bya mundu ari ne- mima milayi muluuya. Nori ne- mima milayi syosi khandi ndachama khulomalomera- kho zaidi. Khandi ndeuriranga bulai sana ne- nyola bandu ni- khwikhale alala nikhupa imbakha ye emima milayi, mima cho- okhukhusiana, emima cha okhumbakha, emima nga- oluluya lwenya mwikhale. Emima nga munyala- khuchenderana ne- bindu vinjamishinja sana bi- enomanomerakho bisangasinga mwoyo sana. Emba ninyolane naabasie khupa imbakha binjamishinja zaidi. Esindu sindio ni khukhola miradi, ne- nyola bandu ni- bekhale alala balomalomanga makhua ka miradi imalanga ni sangala sana mba no- obuyanzi khulokhubera manyire khulura ao muchesi orimo mpaka alabukulakho- mo oluchendo achie abore fulani yaborerengekho rino rino nende rino. <hesitation> ona- nyola mundu mbu narulaao khucha khweyumbakha ni lwangu sana, salabakho mundu mbu arimo ripala- ripala ta! Khweyumbakha khwaye khulava khwangu sana. So esye njamanga mbu <hesitation> ni huri alala hurio hulomalomere bindu bina- khu- khukhusiana huchia imberi nende vinyala huba mundu bulafu bisaa ebyo bichanga nende bya baadaye, lakini lano nonyola. Abandu bakhupanga imbakha ya shifwavi huchamisha tawe, nori mwanadamu wa kawaida <noise> naye somanyire abandu nga khumenyanga khwaukhana. Onyola oundi alomaloma kano oundi alomaloma kano na khandi nga <hesitation> efwe khwamenya nga bandu bandu bano bosi handi barimo mioyo chiri tofauti bandi nga chechisolo. Lano arimo ari nga ingwe, ariyo we omwoyo kwe esituyu, arimo we mwoyo we ing'okho, arimo we mwoyo kwa shina. Lano onyola no- tukha nora- alala nonyola norera imbakha indi mundu ori ne- omwoyo kwe shituyu nomba uri nende mwoyo kwe ingwe sienya khuurira imbakha eyo tawe, alola imbakha eyo simunjamishinja tawe. Lakini naye esye enjamanga mbu ochye okhupe imbakha mu- mumukanda kuva- kukhuchamishinja, khulokhubera mpaka olanyola- khomo erieko linakhusutia eyimberi, elilakhukhusia ingo omushirakho mu- vana, omukhasi ne- onyola mbu nokhorere orio bindu binji sana <hesitation> olaparakho tofauti nende abandi, solana sa mundu, olava mundu walola imbechi, walola imberi kabisa. <hesitation> ndakhachamire khubola maybe khubindu bindachama khulomalomerakho nebyio endio.